Ara m'aquaca más de dil a correl porque se sienti unu mejol en tolos sentíus. Passileandu unu namás que cogi airi. L'exerciciu si no es intesu pos, ara que no mos sienti naidi, no val pa ná. Assinque correl o becicleta peru ligeru, que no pueas palral. Si quieris palral pos ya queas pal gangu i t'echas una cervezina o un chatu vinu, que se palra mejol entovía. I no ain propuestas que valgan!